हमेशा त मि जन क्रिकेट बॉलीबाल बैडमिंटन खेल दिखूदू और जू सबसे अछू लगदू ऊ बॉलीबाल लगदू। पर वन मी ज्यादातर क्रिकेट खिलदू छाई।